أعتقد اه إن الشعر ليه صلة دلوقتي بالعصر الحديث لإن <hesitation> الشعر ب- بيعبر جدا عن القضايا اللي موجودة ف المجتمع وبينمي خيال الشاعر اللي بيقول الشعر ده بينمي خياله والابداع بتاعه و وسيلة بنعبر بيها على التراث الثقافي اللي احنا موجودين فيه وكمان بينمي اللغة بتاعت ال- شاعر يعني بيخلي أو بينمي اللغة العربية عند الشاعر بطريقة كويسة جدا